والله لو إني برجع أسبوع للماضي بعتجد راح- راح أنزل سوي shopping وبعتجد أنه راح أغير شوية قرارات بال- بالشغل تبعي إنه في أشياء سويتها ما اني راضية عنها <hesitation> بسولف مع رجالتي كتير هكذا.